Amiko ny loko maintso dia midika fanantenana izy io, ny zavatra tonga ao an-tsaiko voalohany dia toy ny ala izay <hesitation> maro ary koa manome fanantenana eo amin'ny tontolo iainana izy.